Ke nau ke iri korona nau ke kiri avo pure kauva ta ke ra e nau aha na maha na pure sena gajeto puere eto koveto kove ami ta joi ba degato eto uja namo akari be avo ue indetona ange be ta kovari mo degato enda mo koveto indeto umbatona ami ta ke avo aja donda evi eto umbuto avo na joi hiovo oreto miro namo ga pamone eto na embo eto miretona aja donda nimo ai te avo umbuto mirae joi miho aura ona dange tafa ta hito avo jigijo e uja eni avo maketo pure eto kova te eni avo mirara avo ahungeto avo ue tore ange uro e ora ange oro eto na amai hitore ve uja Ange be be te kito amo avo ure ora avo gijama ue ora avo simbati ue ora ami ora ange be avo ure ora kito re amo ange be avo simba e ora avo uri e ore nango pamone ta arufo avo eto pambutore ange joi re mane purara ue avo embo mane keti keri e ora amo namo ange be urara te afija divara ta coplan ta avo enana ga ue na enana mi hirikatona pamone ta arufo eto mane auto eve ta embo ga eveto pure ta horeto ba ve ane jaru singa ru avo mane atora donda angari kito mihijo ofai mirijo umo kure to na eni eto hova houketo na puveto joi na pure ero ra donda angato ara nango uro na donda nimo eto india embo avo noi joi hora no pure ora no oro vande eto ora avo te eni emi ke avo ambo ai etore donda angari mane ungona mane miretuja avo umbuto jikarena <hesitation> Ke ange avo embo maha ta pamone maha ta donda ra ongesi pasimbetore umoi emo namo indi ora ro aja tefo pasimbe inderi ta amore indi ora te taveto indito re u ga eto na indi ora eto ange avo tave te indi ora pasimbe eto indi ora ie e ingito indi ora eto ange avo ange keroja angari mane ra embo maha be pamone maha pemi tofo ami ta oro mo hito ke mo ingi ora donda ra inderi ra avo, avo nimo eni eto kio a eni eto kia avo evi uretona umbuto amai to a e donda avo ange donda enga ari mane ra te amo tofo ta donda be donda ra avo ange ore miho ue na embo eto pamone eto mireto donda eni eni avo Isoko to hekai angai e ora te angere to pisa donda mo maha donda ra eha tofo ta aha ra e ora ange ore to tora to ue amo koru e ora koru e ore embo pamone pambuto ange pure e ora pure e ore avo hemba ange mo avo mane e uja ro nau ange avo. avo vuto tufoi nene fuja eto kogo be eto avo umbae veihou tofo ta ore ingono hio miro vito naure pojari pojau tuja avo ningore indetoa umbato aro angato avo donda tofo to mire ke re angatoa nango ta ra umo ange ra te inge kere nangoe angato umbara turi ero re heri umbuto ere na joru ena puto pambue avo ainge oro hembae amai jogorena umbuto fue akari devi re avo ke mo aja ue te kure te embo re na pojari e avo <noise> jogue na eto avo embo maha ta donda ra Amo otofu e ora donda eni eni angato mane sio sa mane atora tofo ta donda be ra ami ure amo re pondo kando ora ae davana e ora embo ambureri do amai amo donda ami umbuto hio ari hio ora ambo enana ta donda otofuja avo embo pepeni ta donda amo embo pepeni pemi amo re afija pemi amo re ke re avo eni anga kara na ue na ange ta saide amo kia na meni angato simba e ora embo ange nau mane re pe nango ofata ami re to tofo ta donda be angato mane e bora sio sa e ora te o totofo mi re eto kogue to simba e ora to tofo ta inderi avo i keri ai ore ue umbuto embo mi tore ora ture re evi pojejo avo embo pamone pambo ra hande hio ore amo umbuto hito dai indi ora pambuto hako enda kito jigore re vio e Sere ga ra io vioe umbu kiora fora kika pambue kiri keto urati ue avo donda avo ure ra donda ambo ke angere ora jauketora kio ange uratona ambo afija jape vuto nau donda do ora ami <noise> angati hito jau kiore evi ona embo pamone pambu re na ange urara uje e ora avo pambure na mo ami donda vitore pure hane re evi ra evi ra pure ejo angati e ora pure ora ai ange mo ange tiri ora te angae pambue ange honje tora ue ange pambue ange jumba e ora umboi pambue ange javo te javo te amai angato te jumba e avo eto ma pepeni avora are ko avo di dipori avo jo hanje ari avo angato re pure ora purari pambato re jumba turari embo meni amo inda juma to auto ue ere jumba tora te dipori tora avo Iseto kiore eto nau turi e orena vore na ai kia na ange be simbari angato ra pasimba e ora tafa angatora <noise> avo <hesitation> maha na afija na ke te ke hio aja re donda ba te ange be te amore pasaja ta donda ra avo eto inde fue miha ra avo pambue re nango meni ta re pure to do ra na ue torara te donda amo akari nango eni fore donda be angari mira ra hito mihe ra mihe ra donda eh ana simba ari ena amo re simba ora nango aie avo na aira ba avo pure ora ange keroja ue ra te meni eni amo re donda ami ta koro pe amo kora ora ambo ambo ora turi donda avo puve na pambato ra pue pambto vovuro eni avo aha maha ta donda avo jigito umbto mireti pambati ingito ue amai avo jigito pambuto hio anga ue na pambo ra eto pambato ra Nango mo angari amo nango mo ange be ora ra avo nau ba pije ange avo u parari avo pambu tova ra pueketo avo ehe na umo pambatija ai pekito na ie kio oruro na iji eni avo vararari horo na umbujo avo orona ie ti e iketo hu ei pisara aure umo mi umbuto hio re eto re puekati avo aja ki avo ei kia na u ke hako afere kuro na ena umo hereri amo umo heri ora amore kombuto ei tafa jigito umo veveri na avo ue vietija ai umo heri ra aire enge jange mihe uja enda ve uja pe pura ue pambure ingi ve uja enda ve uja pe umbura umbore pambo re ingi ve uja enda ve uja puvo evi uja re mirae kio ora ami kio ore umo avo iji te vivi nango kore avo umbu ora mane avoi papaji ki vivie umboi mane peki ora U avo avoi ai ehako jovu eni avo nango pamone te embo avo embo pamone te evi to pambuto umo ve mane vato ra umo e varero o mira asoa pije kuru pe indito umoi varo o miha asa e ra isongu ra indito pambuto umoi vara mo o mira asaja embo ga pamone re evito kito amore pambutore imba angere ombo mihijo pasimba jogujo o miha embo o umbuto ora mireto na umba re umbuto indi ona te hioro do nimo embo ga evai tefo kito na pambuto na avo to atona embo ga evito mane hambatoa aha ga avo ingito eni avo donda nimo umbae eto kia jigambae amore nuha be ue vuto pamba no joi hororo avo donda ami ta meni umbari o donda amo degato avo kirija amo kio eni nimo kio ue namo kione ue e <hesitation> avo mireri atona umba ona no mireri donda amo vuro kio uja peni mo pure nango ta Ai or ate namo engati eto na umbati ona jigeto na hanana kitore mane umbora avo te umbrae ami kito ke eni hako engato ingivo u nau onjekarari embo eni pemi keri kajari kikiva ehe ufana ami ke eni henge ara na re nana nana donda akari hie umbuto ufana re tofo nau hare namore da ufo re na